شلال odogo agar deigid el dari يعني aman نص ela kid weko kon kir engir moley nakir menjejena fa <hesitation> talo gon esada onday onday ta moley enchi menje hosan hosan aman en صوت ta ukir keson غير ka esada ta <hesitation> سد ga ala fesay ga ala fesay ga ala ken كهرباء ga osedada tachenan ne.